مادتي المفضلة كانت هي اللغة العربية، احببتها لانها كانت تعلمني كيف اعبر عن افكاري ومشاعري بشكل افضل، كمان كان الادب و الشعر اللي فتح فيني افاق جديدة، كانت تجربته جدا جدا ممتعة، بالذات اشياء بشكل اساسي.